Ndiyaga, laahi garan taati yitine. Koo ti ri dan na nobodi. Taaɗ naa, garanti ŋgar de tabo tə taati ɲenan. Tə taa tiɲendə nduc. Tə nducin nen garan ti aŋida. Eel kanɟen kanɟe yimle taabuu. Tohi ɲaa tə gariɲa tərohuɲo kolo woo wutu. Nes ɲoro ge khalas yi ni nduutu naf kam kab kab kə təri ɓaaɓa. Woo dena, kə tara woŋg. Woŋg ɟooruŋg kə tə tariɲaa. Woŋg ris garga se tariɲa, tə mbuzu got kuric. Wo er raanaŋg kow, tə nduutiɲ tə gariɲa, tə saariɲa woo tə al lakiɲ. Kiɲ rok kolo yaagətə nduutiɲa. Woo tu nduz gəda, naŋg be de taaboo. Lareto, oolo raane wal kanɟe, wal ayii nuu munan kow te eɟiɲaa wo tu nduutuɲa. Aa woo ɟorŋoŋg ko. Te eecin ɲa wo tu nduu ti ɲa. Tu uudiɲa bayden ŋgalaŋg ŋgal kuulu.